chech tib'iliil qas rajawxiik kinlaq'an pi nik'aslemaal li tib'iliil qas kinlaq'an ewa' qas kichakanek pi jaay k'olb'al <hesitation> k'o chirna qalak'an pex kaxlanpex <hesitation> raxwach xaqara' rrenejeel nik'yaj chek chetaq aqache' b'la' li seb'oyex qaqche' b'la' kulantan, rax ichaj, li imo't xapa' chewa' li chetaq kiraqatej pi k'iyb'al ela' qas kilaq'ek jarpa' taq qatzatz chipaam chipaam jun kamoon jaay rajawxiik b'la' jun tob'nek rimal li puwaq kirk'am b'iik k'o chiran laj k'aal jo'laj k'aal che puwaq kirk'am b'iik reech b'la' laq'b'al reen li waay kinlaq'an renejeel q'iij xaqara' rajawxiik kik'ob' laj ameyan kirte'l rimal ela' katzatzan qas chom qalaq'an katzatzan ju'laj k'aal <hesitation> k'o chiran jo'laj k'aal katzatzan chipaam pi laq'iik jaljaq taq chetaq ela' qas rajawxiik b'la' jun kamoon choq'ab' xapa' jarpala' wuxu' atikeel kawilan chich tib'iliil kalaq'an rimal ela' li chakansa'n re katijan. pa wuchan k'olb'al re kirya' otzilaal pi ak'aslemaal ewa' jujon taq chetaq qas rajawxiik kinwil re'en kilaq'ek y xaqara' reech katzatzan re kela' kiya' chaqan te qachoq'ab'xaqara' kirya' chaqan re qak'aslemaal waqarijt chetaq qeech chewa chewa' kirpetb'ej pi qak'asleaal k'o taj rimal ela' qas rajawxiik qatijan qalaq'an xa' kela' kirya' otzilaal pil qak'aslemaal xaqara' kikitemaal rima ela' qas qatijan renejeel q'iij ewa' qas rajawxiik qab'anan pil k'aslemaal xaqara' chewa' taq chetaq qalaq'an wuxu' xaq kisaqarek laj akinaq' xaqara' laj asaqmaloob', laj ab'alam tii', laj ab'ukum saqmaloob' laj saqmaloob' pi xot xapa re kab'lujuuj laj akaltan re chikap, re b'e', re pipen, re ak' wa kab'an laj asanar re qajq'iij wu xu' katuk poon laj aq'oor rajawxiik xaqara' ela' nik'yaj chek chetaq che qas kakojon ela' kab'anan r katijan xa' kela' b'la' pues kirya' chaqan la qaki'kitemaal kirya' chaqan li qachoq'ab'. y ela' kajk'asab' wi' ra'aj, ajwunaqiil rech wural rech qatinimit rech Tujaal, eb'awa' xinya' rib'ixiik richalajsab'al chetaq, chewa' qiqlaq'an xaqara'. chewa' qas rajawxiik qatijan pi li kak'aslemaal.